Cantsaa cwilꞌayoꞌ catquiaayoꞌ joꞌjndyu ee ntyja na naquiiꞌ juunaꞌ cwinaⁿꞌndye ndayoꞌ ndoꞌ na cwii cwii nnom cantsaa tjachuiiꞌ chiuuwaa na cwilꞌana cantquiaana nnda̱a̱ nljeii tsꞌaⁿ cantsaa na cwilꞌayoꞌ catquiaayoꞌ ñequio jnda̱, ñequio tsco, ñequio tsmaⁿ, ñequio ljoꞌti ꞌnaⁿ na cwilaꞌtjomyoꞌ na cwilꞌayoꞌ juunaꞌ ndoꞌ mꞌaⁿ cantsaa na cwilꞌayoꞌ catquiaayoꞌ naquiiꞌ lꞌo̱ cwii tsꞌoom, mꞌaⁿ cantsaa na cwilꞌayoꞌ cantquiaayoꞌ na ntyjantyeeⁿꞌnaꞌ tsꞌo̱ cwii tsꞌoom ndoꞌ naquiiꞌ juunaꞌ jeꞌ quia na cwiwiꞌntyjo̱ xjeⁿ na cwitsa̱ꞌyoꞌ ndeiꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ jeꞌ na cwito̱ꞌyoꞌ na cwilꞌayoꞌ catquiaayoꞌ chaꞌ na naquiiꞌ catquiaꞌñeeⁿ cwitsa̱ꞌyoꞌ ndeiiyoꞌ ndoꞌ naquiiꞌ joonaꞌ cwinaⁿꞌndye ndayoꞌ.